Ɛɛ, zom buuri buuri sɛba ti tu tara de la tɛzom, tara sumazom, tara nara bee zɛzom bee kɛmɔlega zom, tara sumazom, tara kariyɛɛna n la soya binsi zom. Ti zom bana wa ba tuuma buuri buuri de la, aayi naara, keriga bee zɛ bee kɛmɔlega zom la tu tari bama ko'o mɔna la sagebɔ gee tara ba damena ko'om nyuura. Tara suma n la tɛzom la aayi ita tintaarɛ, gaarɛ bee kangilema. Gee tara kariyɛɛna mi n la soya binsi zom la aayi bamami tuunɛ ko de la fu san yeti fu iŋɛ ŋmiŋmɛbesa <hesitation> gee dikɛ ba iŋɛ ba bo la a yima ma'a.